لعبتي المفضلة هي لعبة نسميها لعبة العوو.. هي اللي تنخش في أماكن والعيال يتمون يدورون عليك وتطلع لهم فجأة من مكان غير متوقعينه!!! هذي اللعبة اللي أحبها.